میکسیکو کٮ۪ن ضِیافتن منٛز چھِ ترٛےٚ اَہَم مکایہِ، سیٖم تہٕ مرژٕن ,گرم مرٕژ, ہٕنٛدۍ سِن، یِم سٲری ہسپانوی یِنہٕ برٛونٛہہ موٗجوٗد چھِ۔